Legioma atao anatin'ny lafaoro ndraiky somary a- izy efa madio igny tapatapahagna ata mitôvitôvy le fanapahagna azy avy akeo am'zay ata anatin'ny lafaoro aka izy atôno avy ke mety après trente trente minutes ake alana akao amin-jainy izy.